ज़ान्वर जाने रो, जे दाहला जान्वर जाने रो। ते चे जे सीक तिंद्रे आईश ने बास आपरो। चे तिंद्रा पीड़ियां आपे, ते चे तिंद्रा पीड़ियां आपे, आपनी माई सह। तत तिंद्रा पीड़ियां तोक पहुचाड़ जाने। ते एक ने न पीड़ी की ज़ाने बास तर हो। और एक ने थशिय करे। अपनी माईस या पीड़ियां थक तोक पहुचाड़ हो। ते एक सब सवरे पीड़ियोंगे पहुचाल ज़ानस्वरित्सी ख।